<hesitation> caro ayam mengenali pemilik nyo tu gampang sebenar nyo, <hesitation> kareno ayam ne kan jugo termasuk <hesitation> binatang yang lumayan pintar, ayam ni biaso biaso nyo tu du dio tau mano yang tuan dio mano yang idak, bagaiamanocaro tuan dio manggil <hesitation> karena memori jangko panjang yang dio punyo, banyak lagi caro ayam ini kenalin tuan dio, suaro kito, ukuran, warno, nah dari situ biso jugo di kenal in tuan nyo. <hesitation> caro ayam nengok ni baik mampu dio nengok bidang warno yang luas termasuk jugo sinar uv, ayam jugo biso kenalin ayam lain <hesitation> lewat suaro, lewat suaro dio bia- biaso dio kenalin kawan nyo, atau atau tuan dio <hesitation> apo ingatan ayam ni tu bagus jugo ayam ni biso tau siapo siapo be yang pernah berbuat baik sano dio siapo yang pernah berbuat buruk samo dio jugo <hesitation> karena memori ayam ni jugo baik nian, dio biso ingat atau menyimpan informasi tentang tentang muko tuan dio atau lebih manusio <hesitation> walaupun ayam ni kadang suko betelok, basing bae dio betellok dio ingat dimano dio betelok. <hesitation> dimano tempat dio betelok, missal nyo kito punyo ayam tapi sering kito pukul dak kito kasih makan, dio hati-hati bae lah ayam tu ingat di perlakuan kasar kito ke dio <hesitation> mako nyo kadang apo kalo kito habis mukul ayam dio kayak, kayak ketakutan itu nah nengok kito be dio lah lari <hesitation> mau dating mau dating ke kito dio jugo takut, kito deketin pun dio dak mau kareno dio apo ingat apo yang kito lakui samo dio pas tu <hesitation>